Un ndame kachún kuenta jabón na ndió dekanchinda ndene, jabón chi ndio ndinixna ni'u tunuera chine chinio namate kaka ndanei nama'a, nama xhi nichi meyaa'a he amote nguña nikué <hesitation> u un nama nama jun tekaka ndanemeya ihó iñata nengueta chukavaña ndengueta teño de lumbre ya'a, <hesitation> ujun ya'á kuendaya yuku yuña nioña iho tu nuu yuve ndama teyo'o tu iho tu yo inia ndechiña yini tindo ndo ticachi ndiniña tevix kenuu ujun ndama neguera chí kué nama iho roma iho jun, ariel iho hace iho he kue nuu iha iho tuku nama estila, nama tixla na ne'e niu nama xhija ve'e perla ja iná nama ninajan jun ujun va'a ke nacheve nama zote naya iña nani nama tixla ya'a iña'a ndindichi nakuu tindó iña ni nio indee ndo mana ina ihá.